Pues ät este ngustatzäkpa't preparatzäjku con aceite äj säk se'te, arroz se'te, y sopa y poka', con puro aceite por que manteca' tzäjkapyatä mal, este tzyi'patä dolor de estomago, y entonce jiko äjtyät puro aceite'ojmtyät ntzäkpa toda, sea frijol, sea hasta este jejtzye usytyiyä carne tiyä puro aceite'oj, todo comida lo que ngustatzäkpaptä't puro aceite'ojmä y jenä este por que manteca jete tzyäjkapyatä mal, manteca como es de cerdo de yoya, äjtyät nunca ntatät nku'tpa manteca, je puro aceite y ka ntzäkpa jejtzye empanada aceiteji'knhtumä, ka ntzäkpa cualquier cosa de comida aceiteji'knhtumä por que ntatät nku'tpa manteca, si ciertamente äj nä'ijtu't manteca pero äj nta't mespa por que une' nta'p kyu'tyajpa, puro aceite, entonce este iday este con manteca, este putpa sabroso frijol frito, pa este säk se'te, entonces este pero ät nta'at ntzäkpa jejtzye por que com puro aceiteti'ap, por que äj jaya este ijtu enferma y je jetij ntap syunpa ä ni manteca nitiyä y puro aceite'pi'k. äjä'.